Emportanti’l bebel bastanti porque essu tamién vieni de drentu. Alogu si tienis anguna crema o unturia aparenti pos siempri es güenu.